د کور د فرنیچر یا لوازمو ډولونه لکه ا، میز، چوکۍ، د خوب تخت همدرانګه کوچونه، ا، المارۍ ګانې او داسې نور شیان.